نحب نبدأ نهاري دايمًا بفطور حلو ولذيذ مع الجهوة وأحيانًا حتى الشاهي ولا حليب ساخن بالجهوة مع شوية نجرأ شوية بعد الفطور، أو نلعب رياضة نمارس رياضة نجدد بيها طاقتي اليومية، وباقية النهار عادي نقضيه في المطبخ أو أتعلم حاجات جديدة، ناخد مشروع نحبه، العشية جعدة مريحة مع العيلة وأحيانًا عندي سهرات حلوة مع الأصدقاء.